Injé umu néjool béloob gataas minja aan ujalo mé bun gataas, sén minja ubimé gakumasé. Aw bémundum uŋorul ubéñuwari ubang; ubéñuwari woni ubagiir, ubang wo numojul maal <noise> ukando nuwo burooŋ wo tout, numundum uhaay waañ wawu, nupuréén waañ wawu uhina, numundum uhaay wo pépé, nukaan wo gabéñuwari gatiyoree, nutaas wo upuréén ukaan gabéñuwar garubahéén, nutaas garubahéén upuréén ukaan babéñuwar gafojitéén, gafojitéén gagu do nu ñumé gapurénul wo uyuuf uhayéén. Uhina wawu ubilé émundum ujoow injo ufaak ñé kindi nujool bon wawu wa bajmé sikuleer kuleer babu; uñugéét wo usolee